Afaka alefa ao anaty vata fampangatsiahana ny hena an. <hesitation> Konzele-na moa ny fiteny azy izany hoe havaingana izany ilay izy an, dia <hesitation> rehefa tena hampiasa azy mihitsy izay vao atsonika dia masahana. Ilay izy mitsonika iny an, tsy afaka averina avaingana intsony fa tsy maintsy ampiasaina izany hoe mila afàtra izany ilay izy hoe, ity ihany no ilaiko androany an, dia iny ihany no atsonika.